स्विट्जरलैंड एक अइसन देश हो जहा विविध प्रकार के भाषा और अनेको परंपरा निवास करेलें। ईकरे साथ-साथ स्विट्जरलैंड में क्षेतरन के विविधता भी आम बात बा। <hesitation> ई देश के भाषा, विविधता, परंपरा और क्षेत्र के विविधता के नाते स्विट्जरलैंड में कई प्रकार के संस्कृतियन के समूह <noise> एक साथे रहेला। स्विट्जरलैंड के मनई दोस्ती के भी बहुत लंबे समय तक और बहुत बढ़िया से निभावे के प्रयास करेलें। स्विट्जरलैंड प्रकृति द्वारा प्रदान कइल गइल सुंदरता के नाते भी बहुत प्रसिद्ध बा। स्विट्जरलैंड के गावन के दृश्य बहुत मनमोहक और सुंदर बा। ईकरे साथ इहाँ सुंदर-सुंदर झील भी पाइल जालिन।